بصراحه، شعور عدم حضور حفلة زفاف بيكون أصعب. لإن الإنسان بحاجة الدعم والتقدير من الناس المقربين. أما الجنازة فهدا شئ خارج عن إرادتك.